ما عندي جلسة مفظلة احيانا افضل جلسة على الاريكة واحيانا على الارض احيانا على الكرسي بس حسب المكان اللي انا فيه. مثلا لو انا في الشغل بفضل اجلس على الكرسي لكن لو انا في البيت بحب اقعد على الارض. يعني ما هي ما في مكان ما في جلسة مفضلة بالنسبة لي يعني في البيت ما ابغى اجعد عالكرسي مستحيل اجعد عالكرسي.